Дар табиат ҳар як ҷонвар барои зинда мондан мубориза мебарад. Яке аз роҳҳои муҳими муҳофизат ин пинҳоншавӣ мебошад. Масалан, чагалак ё шабпарак дар рӯи дарахт нишаста, ҳамранг бо пӯсти он мешавад. Ин гуна ҷонварон чунон бо муҳит омехтаанд, ки диданашон хеле душвор аст. Баъзе ҳайвонот, мисли октопус, ҳатто метавонанд ранги пӯсти худро дар чанд сония иваз кунанд вобаста ба хатар ё муҳит.